இந்தியா தனது கடந்த வருட வரலாற்றில் எந்த நாட்டையும் ஆக்கிரமித்ததில்லை. இந்தியா என்ற பெயர் சிந்து நதியிலிருந்து பெறப்பட்டது, பள்ளத்தாக்குகள் ஆரம்பகால குடியேற்றவாசிகளின் இல்லமாக இருந்தன. ஆரிய வழிபாட்டாளர்கள் சிந்து நதியை சிந்து என்று அழைத்தனர். பாரசீக படையெடுப்பாளர்கள் அதை இந்துவாக மாற்றினர். இந்தியாவின் வரலாறு நாகரிகங்களின் எழுச்சி, பேரரசுகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வெளிநாட்டு சக்திகளின் செல்வாக்கு ஆகியவற்றால் குறிக்கப்படுகிறது.